Ah, n ruu dəl gwera gwaagallə. m mpp dəl gwera gwaagallə. O̱ra n ruunak n gee yaksa zok oomi naa dəlla rool. mii ruukaa miikrə sən zan oksən dəllal ak, dəlla rool goo ri'in ni rikak a dəktən zamanurək pa. Mii ruukaa miikrə ina ka doose inge maa n ruutək run sən daatə ara ge'rək sən zappu markarə maa n ka sin sin. Nok ina a me̱e̱ dəllən tingən ɓam. Go̱'num oomi. moo i yangi maa wakkati ya i ruun, moo i yangi ma, ona pii sə i goꞌ niig rə ri'an, i pi i toskən ourə si i oó óu, i oó óu, i oó óu. Git na oosapu, sii ina zaa git na oosapu ina i ma'ak bo̱'kan i ma'ak naa wak, waka diwi. Wato waka diwiya eyi, ina zaa i kaa to̱z pii, ura duuwaz pii, si zaa si sii ko̱o̱wa, nin puuro dooka reka piikak, ko̱o̱uwa ewi i si sə ko̱o̱uwa ewi i gbə, si ɓug si yendo, si nam sii bogo wak waka eki nabo o̱o̱ bo̱rə bo̱n ru taare ipu bog waka rookro. Sommo sei zaa sii tokək, si totə naasa do̱o̱naasa do̱'ozəzə sei bo̱'rə langsi. Dəna roondə ina yaksa zokrə sə ese yaksa zokan uni Aka oks i dəu bəs, i bogo wakaa ak ɓaiɓai. Do̱o̱wiya mooirəi uri i keetə markarə, uri i dəgtə, sii ka zaa ika gau. Ina yaksa zokrən ro'or pii pa, una pii pa, kuma zəmazə miigə n oka vereezoi naa ina zukan pa. Mii daga n ruu run butattək, n og ro'or aarə buttə pa, sei in yaksa zokrən. Dəlla ina nan, waka diwi ina do'tonak, ina do'təpu bai, koo ina ii ina do'tə bati, koo gwerigwa, koo sagdi, koo boi, koo ɓonzo pa', koo to̱o̱zo, koo lugzo, koo taawa, koo kəpsə pa'a, koo eli mayo, a ruuk run saa ri'sə. Mona ree dəlla roolə boo mariya rooi i kweeka naa yaksa zok goo ni apu naa daa naa maama dəllirək. Kala gwaaga mona torən si kweeka naa yaksa zok pak pii pa. A ree oksuk mari i ɓamtapu koo anya i go̱’ rəsapu sii de'es. I naptək waag sii bo̱'rə koo anya sii bo̱'rə. Nruunak miigə ana dook gongagə mii me̱e̱ minge bone pu dəllə pa ma, n sundo maa minge wodu pu dəllə pa ma, nok domdaa e gau naa miiz, de'es bui gbə gbəən ittənə. pu naa ne̱gi pa kam de'es kəi gbəən it təmo Baak boo ko̱o̱u, ko̱o̱ səngba werum ittəmo, ko̱o̱ kpana wesum ittəmo, yə' werum taarumo. Baaban bər, baaban kala anya. Wato wumsa na zaa, dom da ɗe'səskee buuz, ena zaa timta niigrə, domda ɗe'səskee buuz, ena ruutək sə ena wa'tək oog, domda ɗe'səskee buuz. Miigə n meɗe me̱e̱ka maa minge wodu maa pu dəllə pa nok ina baar kweesenni, kai bo̱'rə mintii gbo sonaa min mina tor wo̱'sə roo sə wodu gomtəke pagə. Ni mari n ogən a ruun zamanurə sə wodub gomənak miigə n me̱s minge wodub pu dəllə pa. Nok ina n iin, ko̱o̱uwaa de'narə boblarə roo ak fai dəg tops pii, dəpsa domda de'sas pi ɓunarə kaaska a təkptən, a bo'okabon maam baar daksapu, ko̱o̱u boo pi na gala kuma gusa ninka erə e oks ninka səi bogos irim galaa rikak a te̱lə a gbimə gbinnas pa, i yi'is təngrə paari, na gala ne̱gəzzi təngrə paari. Mona resapu ko̱o̱u saa təkp galaak ur maa temsəs ni we'rak. Na kam wakki maa a bo'og wakak sə tosa zokrə. To, koo a kee ang koo rekare areya dərmeya n ge̱'sai airə, a oksəm goosa ookapa esi a oksək ko̱o̱u roo. Amma a geek bonge a'a, ipu gwaak ya'amrə kaa, ipu bo̱'o̱k an. Eera vere gə e gee inəni pii pa, in eerə vere a me̱e̱n gə, gbaakənka, ina e oksan. Na pisa pa we̱e̱si kam pa, a re ooruk on do̱o̱wiya mo̱o̱zə Do̱o̱wi boo etka en. Na ri’ pa mona monge to, na etəbo səbo gətnu muyuska mun, a kwe̱e̱tə kwe̱n saa gən. Mona kee ə'n mona ii a tii bate, mona ii a ree zam pa', mona ii a ree o'lə, mona ii a ree dali, a oksak gwan goosa musəs, mona ii a vee mayo a oksak gwan goosa musəs. Noka riik, miigə n oks ro'or pa, n oks gapta oomit buta verettə, n oks ro̱'o̱k pa sam. Səruma ri'ənam sei dei mona bo gee pak yau, yau, yau, yau ya'u yau, eki gə uzazi baa una naasi do̱'o̱zə gwa saa geek bonge moo go'pa, eki boo an maa a me̱e̱me̱n, marigə ina gau si ina bɔ maama aarə yaanuma am gə zoka ak təgtə tən sə koo ne̱e̱ya ruutə sə pakrə, karshe a rooz ina zaa za gbak gbaks kaa rook uni i ruusuk waag. Ro̱'o̱r bən n gee pa. mii ni n ogən nin zim dəmeyai naa gapta dəlla n gamnattə zakarə wo̱nka sən ogənak, n og ina yaksa zokrən tan. Nog ara maz kamtə maz ni n pu dookrə pii rikak ina pu zakrə, i pe mari sii yingini yin gəkakə ak, mii oks a eki pa. Do̱ka inge i pe'en pen se̱ni ak maa eya ai i dingyee den pa, se̱niya i pe'ni ak maa eya ai den sii dingyee dəllə dən pa. Amma eyai ni e zaa sə e oksənak gə, i oks paka yin yingəka se̱ni rək pii pa, sei dei i doo bonge ina kamtə yangi makaranta pil, ina kamtə yangi makaranta pii. To, yangiya i kami eyi, ina kami na zangə, iya i be'sai, iya rikak i kinto sə rikak yangiya ee uri rəi Sii kinə sii torkarə makarantarə muyo mu'ai, amma derkaa miik rə gbi'kak, aarə buta dəl gwelləttə n ii minge a tos yangiya aai ina zangə, yangiya aai ina kwee paka billək. Zangəkaa ak na pii pa, aagə a wərapu. No̱k inaka gwenə koo areya rikak, mariya i zangəiyi i ree mu'ka, aa kaa saa gəə pa baaka apu dookrə ak maa, baakak mona ka zangə ar an kamtəkarə amma mona zangə pa ar kamtəka rə pa. Ina na'rə, to̱msa na'rə sən pu dookrə zoka piikas maa, mona ka zangə sii ka ge̱e̱sa ni a bo̱'kən saa laan we̱e̱sak. Koo a le'ek saa wom womr, koo a le'ek saa go̱'rə ɗuka ro'te, mona le'ek sə mona siu sipkpa kək pat pii pin. Amma mona gau monge boo wo̱z, wo̱ru gə maza i keetənu baaləz pii pa sei mon mona ii nin pu dookəndə piik. Noka riik, miinə ruukarə ni n geen yaksa zok but gwettə gə, gongazi kala ara n ko̱o̱nak pat, n oks ina marii bo̱'rən, kai a ko̱skarən pu roo pa. Nok rikak ina bo'ok una bai, koo gwerigwa ina ii bo̱'ka ona maa, i ii dakska pa, i doosə iya gweri gwa'ai i doo bonge to, bo bo̱ okbon una gə koo i zaa, soo iya eyi i gbattəkə, iya baiyai i zaa go təkə a iin ná waka diwiyi. Gwerigwa ina bo̱'o̱k ri'eri maa gə gi i bo̱'rə ri'eri. Soo mii gə ni n ri'gənak noks dəl gwera gwagaaləgə n me̱e̱ iya i pa, buta veretta gə ni a oksənakgə n oks ina yaksa zokrən no̱k ara a torkən mazzə gwa rikak saa torən A ree a kisə naa wodub gə, wallai haa zotta n og pa. Ina ii tokkaarə te'kan, daneya i totə te'ka na ne̱gi sə i zaa i gabdəmsaarə buttə ai. Mo̱o ii yangi kai kweetə tuta búuzət ko̱taazət sə rə zaa laksaa but pa. A gəə sa’ saa sundo, a ke̱'sə do̱'ga mari to. An a ke̱ to pa ri kak ina n pu dookrə an marii ii bonge ana ree mu'kazi. Rikak ni ri'kak npu dookrə go, rikak sinaa zəiya aarə mu'kai naa daiya aarə mu'kai pa, si ina ka zangətə pa, rikak ara a pin ni rikak ina n pu pakrə rikakan aka kinə bilaa a'a sə su ye'səkənaa səa pagən pakak pii pas zangəkaki kamtə ri', gapta oomit boo pu dəl gwera gwagaallə. Noka riik n der daga yanga, mo̱o̱ ii yanga kitaki naa yara mari. in una pii sən i dooka, paka boꞌossək, useni, maz ina mo̱o̱n pa sə mona kwee sə mona bo'ro, a lo'kən wərka pa, ikkpain. Bo'ra neta rikak marii pu bo'rəkrə at kamkp mu'ka pa, rek mu'ka pa. N ii minge irim goosa esi aa dəl gwellə, aa gweri, a dáa ni a daan waam ak, a rek mu ka, amma pa noka riik ina n og rikak pu zak rə an kamkpaa mu pa. Gonga pu zakrə Una ɓo'mutə pu sa'ka, a sa'ka an a bo̱'rə hakkilo naa ina pu zakrə an, gonga boo uz atə mu, ka az rikak buta aarə veret ninka makaranta pii pa, ninka paka pa ee zuuluka rək pil pa, pak kiristiyaniti rək pii pa. Amna rikak kala ara paka billak pin pak pii pa. Gerə paa naa markarə paka billək pii. Paka billək boo dooso maz bonge rem a de wo̱'sə roo saa gum maz saa kweenu we̱e̱sas pii pa. Ina bo̱'rə sən puurən pakakar, n ii minge goosa esi, gwez na daa, gwez na daa, kamkpaa mu pa. A kubrəsək an yangiya apu dingkirəi naa so kiya aai ya? Ana ange bo daa pa saa na pe bika eki ana pu rekəndə mú ka, paka aarə dəl gwelləl riir laaskaa lan. Ninka a doo ange mariya i ruurəi a dooi dii naa biir laktəkrəi n doo riira mazzəl pa. A dooi ange ɓes. Gwez gə a me̱e̱su ruulə pa, sə moo gwez, a zaa a toto saa pe tə yaluwa moou pa, saa tə'tə woka ma'az, kai tusum woka ma'za az kamkpa mú pa miigə n pu dook rə. Gapta oomit ni n doon piik kamtəkan in esək wessa we'. A gakp naa oosa billə mu', a gakp na oosa rekarə marirə mu'ka. Kai doo inge vereezo gə pu naa zur pa pa, verezo rikak ni n ogən nn zur pin wessawe ak Koo i esu gakkpa gomna koo shugaban kasa, verezo ka gau gan. Loya verezo ka gau gan, amma aa a'n ana gən zu'teya andəi sa'ka eni pat kamkpaa rii pa, noka riik miigə npu de̱rkrə, dəlla aarə al ni mii n oksənak n oks daamuwa pii pa. A oks dəl boogau ookapa gbəəka baar pii pa, mariya aai boo i we̱e̱raa wessawe! In na ruutə i doo bonge to, ina kamtə yangi gwa, soo noka riik ina gə n puuk ngə n de̱rk te'kan uni, dəlla mool kaa ko̱sə pa, moo, mona gau lugzo, ge'rə paa tomsoro, gwerigwa, sagdi, kai ko̱sə dəlla mooirəl pa. Gəəmsa'a yer or mariya mooirə, yerəm, nor yangiya mooi rə, yerəm nor uri yangiya mooi rə, ina n pu dookrə an nok dəl ruutə pu, aza az a zaapu bapsarə, mona monge bo gau naa zinsum, a halkəpu mariya mooi, miigə ina n ii dookan aa eni. Nde pu arkirə